Magnano akoa gn'anahy zao an, raha ohatra ka nofon-kena izy, da ny kitoza i mampahela, mampahela an'azy, izany hoe tapitapahinao izy e da asia sira da rehefa aveo atapy, igny zany izy kotoza raiky iny, magnaraka an'iza koa, raha ohatra ka anisika hoe misy <hesitation> frizidera gn'andragno ao da ahisa agnatine conzelatera izy ame ao koa izy mahadiny, f'izy amizay e sirony efa rasy avao koa.